komið þið sæl bráðnun jökla nítján hundruð níutíu og níu til tvö þúsund og

er nafn á nýju verki eftir Ólaf Elíasson sem er sýnt á sýningu hér í Listasafni Reykjavíkur sem opnaði fyrr í dag

við fengum tækifæri til að setjast niður með listamanninum örstuttu fyrir opnun Ólafur Elíasson vertu velkominn takk fyrir við ætlum að byrja á íslensku en

bráðnun jökla þú byrjaðir nítján hundruð níutíu og níu og þá hét

bara jöklar þú varst ekkert að spá í hlýnun jarðar þá nei ég var náttúrulega oft hér á landi í gönguferðum ég man

fór hérna með Útivist einu sinni upp á Vatnajökul og ég var oft að hugsa hvernig á ég að fara nokkra hringi

hvað þetta var frábært að sjá landslagið

frá og byrjaði þá safna fyrir flugvélinni en ég var tvö ár

Þýskaland og svona þetta var kúltúr en Ísland var fyrir

var eiginlega hluti af mér og af því að ég var kominn til landsins með flugvél

að bráðna og allt í einu breyttist þessi skoðun og maður byrjaði að

skissur að taka með mér heim á vinnustofunni þær höfðu áhrif á allt allt annað sem ég gerði

þú hefur löngum gert verk sem eru innblásin af náttúrunni en hvenær fór

hlýnun jarðar sjálfbærni að skipta svona miklu máli í verkunum þínum ja það var eiginlega þannig að ég

og ég er alveg nógu gamall til að muna þegar

langt fyrir utan það sem ég hef náttúrulega ekkert áhrif á það og svo er ég núna búinn að vaxa tíu tuttugu þrjátíu fjörutíu ár inn í

að vita já þetta er eiginlega allt orðið kúltúr og þannig hef ég eiginlega alltaf unnið með hvernig ég lít á náttúruna og hvernig náttúran lítur á

ég hef breytt svolítið um skoðun þetta er ekki bara mín upplifun það er ekki þannig að ég á ferð og steinninn eða hraunið eða landið stendur kyrrt og er eiginlega bara að bíða

það er alveg hægt að segja að landið er á sínum ferli líka eins og við vitum með Ísland hérna á og er að vaxa upp og það er eiginlega gaman að hugsa tímann sem við lifum ef við erum heppin eru það kannski áttatíu ár en innan fyrir svona meira hvað segir maður svona jarðfræðingatíma þá er

örstutt svo er Ísland hvað fimm milljón ár þá er okkar líf svo örstutt og þannig hef ég oft verið að hugsa ef ég breyti um skoðun þá er eiginlega steinn

er eiginlega við höfum bara áttatíu ár þá náttúrulega

milljón ár þá er

búinn að fara alls konar af stað

segja hæ og ef við vöndum okkur þá er náttúrulega gaman þess vegna var ég feginn að fá að koma og taka myndir

af sama hlutnum tuttugu árum eftir

bara ein sekúnda en fyrir okkur er þetta mjög interessant og áhugavert að sjá að líka innan fyrir þessa einu sekúndu hefur komið svo rosalega mikið fyrir nefnilega jöklarnir hafa breyst alveg ofboðslega mikið þú ætlar að ræða hérna á eftir við Andra Snæ um hlutverk lista í umræðu um

ja sko Andri Snær hann er náttúrulega rithöfundur og hann er

hvað tekur svo við næst hjá þér hver eru næstu verkefni þessi ljósmyndasería hérna við vorum bara í síðustu viku að setja hana upp í London líka ég er með stóra sýningu þar núna út út árið og ég tók gömlu seríuna niður frá nítján hundruð níutíu og níu og á sama stað setti ég þessa hérna og svo vildi ég endilega fá að sýna hana hérna á Íslandi líka það náttúrulega er hérna á landi og það var eiginlega hugmyndin að sýna hana hérna fyrst svo núna er þetta samtímis hérna og svo í

og svo er mitt ferli núna er

er á leiðinni til

í Ástralíu og er með sýningu þar hérna fyrir jól og svo fer ég í jólafrí Ólafur Elíasson kærar þættinum er þá lokið í dag við verðum á okkar stað á mánudaginn næsta verið þið sæl